<hesitation> Lampy tôrse bôka lampy tôrse zany raha zany ampiasainay raha zany, anao kôfa andeha handeha hijogno ande hijogno any anila any handeha hijongo amin'ny volintsika tsika lampy tôrse raha tegna ilaigny raha tsy mazevatra afaka atao agnaty paosy raha io ndesiko amy tagnagna tsy mavesatra, avakeo raha io misy pile kôfa lany pile anizio afaka soloàna koa avakeo ia zany ary raha zany tsy possible may o karaha kara ô hoe ampoule ampiasay amy jirama ka o may tsy may raha zany pile fôgna soloàna kôfa lan,y ampiretina raha zany kôfa andro mahizigny magnazava mafatambana raha zany akao.